Kengrular bir nechta o'ziga xos xususiyatlarga ega hayvonlardir. Kengrular kuchli orqa oyoqlari bilan mashhur. Bu ularga samarali sakrash imkonini beradi. Ular katta masofalarni tezda bosib o'tib soatiga o'ttiz ml tezlikka erisha olishlari mumkin. Ularning uzun mushakli dumi sakrash paytida muvozanat uchun ishlatiladi. Ular turgan yoki dam olayotganda tayanch vazifasini ham bajaradi. Urg'ochi kengurularning o'ziga xos haltasi ya'ni marsipium mavjud bo'lib ular tug'ilgandan keyin bir necha oy davomida o'z bolalarini ko'tarib emizadilar. Xalta rivojlanayotgan yoshlar uchun xavfsiz muhitni taminlaydi.